naka la mouro pa dole se nasta siya asa. Siya asa kam na moidi on nasta ta, moidi abo achangata. Tundar de ke puja on de hunde pewe. Na i naka la mouro pa iri nasta fe oman.